Ini ginna ru tani subuu cêgeni nda tûl nda ina ginna ru daguruu ginna ru. Ina ginna ru daguruu înni? Mire kîyuwii ncoo duro kîbira goniigi ni, duro dazaga finiŋi ni, duro fawaida duro buru mundu ru dii ni. mîziga ara unnu kuraa kîyuwii ncoo ina kar fanaaniya nda tar kuraa ru goyi mîziga furansa a amma gîyikigaa kaga ta duro teere ta teere duro kîyuurii joo ini dau muurigire bênne jilla ru ini duro fahamurugire bênnaa jilla ru maana didinne kege. Amma ara ndiraa tûlda ara unnu wapuraa tûl guru ginna kîyuwii ncoo dii huma haranii. Doonaa koo? Ina unnu goyindii cikaa duro maana huma hananii. Ini guru ginna ru unnu inda aŋ jîdo ncoore maana huma kôomin nu haranimme cii. Te ginna inda dazaga ru addii gêser. Inda aŋ addira êriša na mundu geenime ni dazaga gii amma mundu ru amma duro ncii ni amma duro yerime ni dazaga tar finime kegoo te kege koo te inuu ginna dau muwii. Te kegaa tûlla ina ara unnu goji, tûlu ru goji cêgendi ru nawu doona ara unnu alaginaa unnu tirkuu a goyindigaa ginnan na ta ginna kîjuu ŋore inda dazaga naa fahamii ni dazaga hunaa dahamiwii ni dazaga mere duro daŋoo ammaa duro turo turona hunda Nuŋu na ini aŋuu nuu na ini bêri aŋ hun goji yercine ti kege bênne jilla ru ini amma mire addi addii ru neere i duro hêbira goneere duro nuwaa na ina nuwaa na duro haŋu šerum gonii. <hesitation> Tûl a ini ginna ru unnu muhim inda aŋ dazagare ncoore laazim aade numa unnu laazim hananiŋa gali. Aada numa ru sîgi duro amma doona ara hundaa goyindigaa luga numa ru goyindigaa haraniŋo nuŋu gali. Duro neere ini goniŋire bênnoo na fahamuŋa na gali ni. Ini ginna ru muhimuu te haya duro unnu ncoore. Ini unnu inda haranimme kege tigisoore aŋuu haraniŋiroo na sîri danni. Dazaga nuwaa na inda ini fahamimme kogoore amma ini dêri muuŋo na sîri danni. Tûlo ai ini ginna ru muhim ni ginna ru haya duro muhim ni. Înni muhim? Luga numa fi ncidirii cii. Ini ai unnu luga numa unnu fi ncidiriga inda ru muhim. Haya duro ini muhimuu aire teere ini nuu hananiŋare teere muhim. Dazaga mire hananiŋo dagum ni dazaga fariire netke ndigisigi ni. Dazaga dêri cii- u te kegaa te muhim ši dazaga duro dazaga cikii ni te kegaa dazaga duro dazaga inda famii ncênoore lissa owon. Ke- i unnu ini duro dazaga duro ini dau muume ni bêi koo. Dazaga ru addira dau <hesitation> gêser. Te kegaa addimuu ru jire ru ai kee yeruŋore inda dazagare kogoore yeruŋore luga numa amma fatii cikoore addimuure fi ncidirtig ni zaga digi addi yalii addii digi ru goniŋire ru ti kee Luga ginna kôi addimuu ru inda zaga digi goniŋa ru gii agu mere ginna gii gonim yeriŋi te kee ciin te- u ginna gii dazaga duro dazaga cikii ni. Dazaga gura famuŋo na gura famummi ni. Te tigisoore cêni šîi naaŋire tigisoore dazaga ginna dau muuŋi ni dazaga duro dazaga cikaa dau muuŋi ni dazaga ginna famuŋi ni. Dagume ndigisigi ni nuŋu haranummoo dagimmaa hinnoo haraniŋire koo rûgur dagime ndigisigi ni. Tani unnu te- i jilla ru ini ginna ru mire dagir. Tôlufun nuruu duro ini ŋalir taruu ginna mire. Înni? Dazaga nira ni dazaga duro dazaga cikaa dau muuroo dagir ni <hesitation> dazaga haranirii dazagare ni. Te kee ciin te ginna u gii dazaga gêser înni? Neere unnu amma alagina tirkaa duro gii <hesitation> tirki naame hinnoore dazaga gura ginna gêser ncîŋ ni. Înni? Amma ariya doona duro cendigi ni te kee te tigisoore <noise> lugaa numa gor aŋ ru doon yenii ncênnoo ti kee tigisoo teere te dazaga nuwaa owonni lissa. Ini duro dau muume bêi ni ti kegaa ini muhimuure lugaa ndiraa ru amma ôwel doona yendirigire kee tigisoo ni ariyaa mura na aŋ amma alaginaa doona cendigi ni. Ŋirsa ŋirsaa tûrtugo na doona cendigi ni, saga erdoo na doona cendiga ginna înni? Ammaa kînila tigisigi ni hawaza tigisigi ni. Ti kegaa te tigisoore neere halagin tirki daa ncoore tike ru amma doona yeni doona yenii ni doona ncentigi ni ariyaa na <hesitation> yenii ni. Ti kee neere ke- i nciŋa gagala tayi ni fara tayi ni kiša tayi ni. Ti kegaa Tûl kogoore laazum ini ginnar cêgen a mire kee ru baaŋi ni aŋ alagin ni ti kee fara tayi ni kiša tayi ni. Tan kogoore te kee kogoo dagir haya duro. Inda nciŋa ru muši ru koore kiša nuwaa duro tûl na haranii ni doona wo doona haranii ni. Te tigisoore ini gêser ini gêser tame bêi. Cii na gonii keen tûl na baaŋire kege tigisoore te aŋ halagin ni netke ni aŋ ammai daku ni. Te tigisoore banna dowai dakire tigisoore alaginaa laa dakire tigisig ti kee tigisoore te te kegaa te gali. Inda aŋ alagin ni banna dowai ncirakire tigisoore te tigisoore inda aŋ ina ara unnu fatiraa ginna duro gêser tame bêi ni dazagan na dau muyii tûl na bayii cêgen na bayii te tigisoore banna dowai nciraku. Alagin laa nciraku te kee tigisoo haya duruŋ. Ini ginna re inda in tira kiši kee teere geenime kee belke yeruŋo kuu ru (avenir) amma ru fariŋire kege te kee taŋo. Ina ara unnu yêniŋaa tigisoore mûŋkin berke neere ncênne tigisoo na doon numa ammai šîi nakigi « doon ai filan ŋa » ti kee yindig. Ke- i nciŋa ru ini tira geenum gonume jilla ru ti kegaa. Ini dêri « ti kege » yindigire bêi kôomil ti kegaa ini înni yoo na haranimmaa zundu hinnoo ini tira haraniŋire zundu bêi ciire zundu bênne jilla ru. Te kegaa doon mire šîi nakirigi woo na gali haki taara ciiru godirigire woo na gali bapurugi woo na gali. Tûl mire daar bapureere tûl mire taa- u mire dii mire ini tira tufar dii tira dêri ši tira. Ti kee aŋ dau uŋugire kee koo Ti kee ini famciŋire amma famciŋire koo ini dêri bêi. Ti kegaa tûlaa ini ginna ru muhim ni haya duro mire na niya niya ru ammai hancintigi ni. Unnu aŋ guru ginna kôoli ru amma biri huma duture ši ciina hanadima didin. Dêroo hanadima didinne kee ciina farar gii fara ru yertime hinnoore dêri agu jîkima na tammi hanadima na tammi ti kee ciin doona naa « ai doon filan ŋa » ti kee yintig. Te ginna înni? Mire ama halagin doona gôyiŋi ni dazaga duro daa dirtu ncentigi ni. Mire u duro ini ina gura šîi nakiŋaa ginna duro mire u duro ina gura gondii ncikii te hîbira gondii nckii. Ti kegaa te tigisoore imaa nciŋa ginna haya numa duro aŋ addira alagin ni amma inda duro ini stifan dindigi ni stifaa tayi goyindigire kee koo te tîri. Teere amma ammaa duro na inda na ammaa duro stifarug ammaa na inda u duro stifa curuku woore dînaa ginna re aire. Dînaa ke- i dînaa mire bummoo ncuugire jillar ini « ña nalagin? » nuŋoo nalagin mire wôkid dii wôkid guru ginna ini guru cuzurug nuŋoore custin ncenne jillar nalagin ai mire tigisi tentigoo zaga haŋgiriga ginna ru cussurugoo gali. Înni? Dînaa mire bummoo ncuugire jillar ai mire nadduu ŋa ru geenimmoo kubboniŋomire geenirig nuŋoo na tigisu ncenne jillar. Ti kegaa ñaana zaga tigisu cenigaa ginna ru nalagan cušaa ni doona hunaa šîi nawe ni. Ini ai numa mire aũ koo kôoli num tigisinne jillar ini numa dagume ndigisoore ini ai numa duro ru faide tar gonii ni ina duro mundu ru haŋii ni. Doona ammaa mire šîi naaŋoore in in neere tira ru sîri danni šîi naam înni kege ru migini ntigisoo na ini aŋuu kuru tînii ncii hinnoo ini num ši. Ina nuwaa dagum ni inda šîi naaŋire ntigisi ni duro hîbira gonum ni te tigisoore neere <hesitation> faida gonii ni. Te kee tigisoore amma kuraan na berke tigisoo kuu ru neere dau tirim yeniŋoore ammaa na duro faar curukugi ni ini aŋuu num tigisinne jillar ini amma u šîi nakirdoo na gali. Teere koore ini ginna ru bini tûl dagir ni šîi naarigi ni. Tigisu yenigoo tûl mire addii addii ru baarigini fidi raa yii. Allai gisoo finirig ni daa mire na suru tidirig ni « alagin » ti kee indig. Ammai « filan filan filan » yindigire ti kee digisig ni Allai gisoo. Unnu yoo na agu addii addii ru te kee kuru tayi ti kee ciin unnu kogoore addi addii ru zaga mire hadaf ru gondir tidiruu inša allaah înni yoo na cuzum taaŋore « ini ai taar funuŋo taŋaa cuzuŋo na tayi » ndinai ammai. « Ini ai funuŋo ai kee taaŋa cuzuŋo taayi » indinai. Ti kegaa înni yoo na addi addii ru ini mire halka turonii ru ti kee tigisire ti kee bênne jillar înni yoo na addii addii ru naanii yeriŋoore yim tiroma haala tira gûmii ni šîi naku ni doona ara unnu dazagaa a aũma ñaana gitisu ceŋoo tûl lu šîi nawe ni. Mire buru dagire tigisoore duro yeniŋ ini mire duro ini kuri hakinnoo na dazaga ara niraa aŋii ini tira faroo mire ru dau wawunne tigisig. Inda aŋ guru ginna inuu mire cufan ni joonim nuzii coore te lissa owon. Minuu taar ni neere u taar ni dazagare te kee ciin ini ai cufatuu duro înni na haranimme ke koo te maa sîri num dan. Lugaa numa ru aŋii ini tira cufurigii ru haranimme kee tigisoo buru hasaara wallaahi. Teere tira ru buru hasaara kee ti kee. Dina ai unnu fatirigaa ginna šî nawii coore amma ara raisa ru goji amma ara unnu « ini kubbu binne kubbu bînne êski bêi » ndinai ammai. Amma ara unnu kubbaa šîi nakurugoore ini tiraa dau mukurug. Aciro nda ru goji ni Môru Hasan nda ru nawu ni amma ara înni? Amma ta taarih didii. Taarih diduu jillar unnu tinda amma addaa na ina harandirig. Mura wôkid hunduu hadirtirde ši ciin doon hunduu unnu šîi nakirii jikii ni « doon filan ŋa » te kee ndii cikii ciin ini guru ginna dazaga duro harandir ciin subou hunduu jillan nu hara harandirigire digisu. Ta ginna înni? Nuŋu dakirde kege koo « înni yoo na ini in tira daŋoo haŋii » ndinai ammai. Ini dagimmoo unnu ini ai kiyama na neere taa ru tussu ru fuši nceŋi ni. Doona ndiraa ni šîi nakaa ni ini ginna ru muhim ši hayaa duro.